स्विश परिसंग मध्य यूरोप को एक देश है। एको साथ प्रतिशत भाग हेल्से पहाड़ में ढको भाव है। एके मारे जे देश में बहुत से सुंदर मनमोहक पहाड़ गाओ सरोवर और जगह है। या देश की प्रतियुक्ति आय चालिस हजार डॉलर से ज्यादा है। एके मारे स्विश लोगन को जीवन स्तर विश्व में सबते उच्चे जीवन स्तर में से एक है। स्विटज़रलैंड अपनी महंगी घड़ियां के लये चीज़ और चॉकलेट के लये प्रसिद्ध है। और स्विटज़रलैंड इन वस्तुअन को एक बड़ो निर्यातक देश है। एके राजभाषाये जर्मन फ्रांसीसी इटालवी रोमांश है। एके स्थापना एक अगस्त बारह सौ इक्यानवे का भई हती। लेकिन वास्तव में एको स्वतंत्रता बाईस दिसंबर चौदह सौ निन्यानवे को मिली हती। एको मान्यता चौबीस अक्टूबर सोलह सौ अठालिस को मिली हती। सात अगस्त अठारह सौ पंद्रह को पुनर्गठन भओ हतो। एको कुल क्षेत्रफल इकतालिस हजार दुई सौ चौरासी किलो मीटर वर्ग है। एमें से चार दशमलव दुई प्रतिशत जल भरो है। यहां की जनसंख्या सत्ततर लाख इकहत्तर हजार छः सौ है।